ондай әйелдермен өзіне айтып тастаймын бетке айтамын да мен
әйеліне де айтып тастамайсыз ба сөйтіп сені жамандады деп
жоқ күйеуіне айтпаймын ғой енді әйеліне айтамын
дұрыс емес қой ол негізі иә
сол ы сол жағы ұнайды маған көп қой қазір ммм мен де сол үшін көпке дейін тұрмысқа шықпай жүргенім себебі сол да
мхм ыыы үйленетініне үйленіп алып тұрмысқа шығатынына шығып алып жамандап жүреді бір бірін мхм
анандай мұндай дейтін сияқты енем анандай немесе туыстарың дейтін сияқты мхм
сен ол жігітті таңдап тұрмысқа шықтың ба болды ғой барлығын қабылдайсың оның туысы жаман болсын басқасы болсын хотя бы сол жігіт үшін де мхм
жақсы көрмесең де жақсы көретін сияқты болып маска киіп дейтін сияқты оның өзі сыйластық иә
ол бір ыыы неден емес күйеуіңді сыйлағандықтан жақсы көргендіктен сондықтан шүкір ондайға жеткізбесін ондай әумин иә
ал достар енді бір сәлемдеме келген екен қазақ елінің бетке ұстар азаматтары болат әділбаев ағамызға даник бекен айбек әділетке дұғай дүғай сәлем жолдаса дейді үлкен сәлем сәттілік тілейміз
тамаша ән тыңдап үзіліс жасап алайық достар сұхбатымызды сосын жалғастырамыз бүгін қонақта арсен акиев және мереке қалыбаева бізде
жұлдыз фм де таңғы шоу
жүрген қол ұстасып
жандар едік біздер ғашық кеше
ал бұл күні жүрміз қашық
тек хаттармен хабарласып ай ай
сен жүрген көрікті жас қала астана
мен жүрген алматы бас қала баспана
біздегі алшақтық екі ара қос қала
өзіңді күтемін көз салмай басқаға мен
алыста жүрсем де бар ойым бір сенде
ғашығым ай асылым ай менің
алыста жүрсем де бар ойым бір сенде
ғашығым ай асылым ай менің
алыста жүрсем де
алыста сен жүрсең де ей
аңсап шын сағынып
күтемін сені жолға шығып күнде
сағынышты сен де ұғып
келші еркем ертең ұшып ай ай
сен жүрген көрікті жас қала астана
мен жүрген алматы бас қала баспана
біздегі алшақтық екі ара қос қала
өзіңді күтемін көз салмай басқаға мен
алыста жүрсем де бар ойым бір сенде
ғашығым ай асылым ай менің
алыста жүрсем де бар ойым бір сенде
ғашығым ай асылым ай менің
алыста жүрсем де
алыста сен жүрсең де ей
алыста алыста алыста жүрсең де ей
алыста алыста алыста жүрсең де ей
алыста жүрсем де бар ойым бір сенде
ғашығым ай асылым ай менің
алыста жүрсем де бар ойым бір сенде
ғашығым ай асылым ай менің
алыста жүрсем де
алыста жүрсең де ей
жүрген қол ұстасып жандар едік біздер ғашық кеше
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат он
жаңалықтар
армысыздар студияға әсем нұрғали
атырауда кішкентай қыздарды зорлады деген күдікпен үш адам ұсталды
қазақпарат хабарлауынша осы қылмыстық іске байланысты полиция департаменті сот алды тергеуді бастап кеткен
олар кәмелетке толмаған қыздарды зорлады деген күдікке ілініп отыр анықталғандай отыз бес отыз төрт және жиырма жастағы үш жігіт қамауға алынған
қазіргі таңда тиісті сараптамалар тағайындалды ал қылмыстық іс облыс прокурорының жіті назарында деп атап өтті облыс прокурор аға көмекшісінің міндетін атқарушы дәулет айтмағанбетов
тергеу барысында зорлыққа ұшырағандар саны кем дегенде екеу екені белгілі болған
нұрлан ноғаев өртенген театрды қыс маусымына дейін қалпына келтіруді тапсырды
бак кизет хабарлауынша махамбет өтемісұлы атындағы академиялық қазақ драматеатрын қалпына келтіру жұмыстары өрттен кейін жедел түрде басталған
қазір нысанда жиыра екі компания жұмыс істеп жатыр олар театрды өз қаражаттарына қалпына келтіріп беруге бастама көтерген
өнер ордасын аралап шыққан аймақ басшысы өртке себепкер болған электр тұстаманы күрделі жөндеу жүргізген кезде жаңартпаған театр басышлығын сынға алды
облыс әкімі жағдайды жан жақты саралап кінәлілілерге шара қолдануды тапсырған
мамандардың бағалануынша үш ай ішінде қалпына келтіру жұмыстарын толығымен аяқтаймыз деді нұрлан ноғаев
әл фараби даңғылы бойынша қашан сексен шақырым жылдамдықпен жүруге болатыны белгісіз дегенмен айналма жолдарға барлық бейне камералар қайта орнатылады
өткен аптада бақытжан сағынтаев әл фараби даңғылы мен шығыс айналма жолындағы жол қозғалысын сағатына сексен шақырым жылдамдыққа қайтарылатынын мәлімдеген болатын
ол өз сөзінде жүргізушілердің пікірін ескергенін айтып жол қауіпсіздік ережесін басты назарға ұстаумен байланыстырды
осыдан кейін дайындық жұмыстары басталып кеткен
қазір қалалық мобильдік басқармасы сексен деген белгі қойылған сызықтарды сызып бастаған
одан кейін жол полиция басқармасының жұмысы басталады яғни әл фараби даңғылы мен шығыс айналма жолында қойылған барлық бейнекамералар қайта орнатылады
дегенмен сексен шақырым жылдамдықпен жүрудің толық уақыты белгісіз
сол себепті ережені бұзбаған жөн
атырау астрахань тас жолының құрылысы басталды
атырау облысында отыз жыл бойы жөндеу көрмеген жолдың алғашқы алпыс шақырымында құрылыс жұмыстары жүргізілуде деп хабарлайды жиырма төрт кизет
қазір мердігер мекемелер қызу еңбек етіп жатыр
екінші санаттағы жаңа жолдың жалпы ені он бес метр ал негізгі автокөлік жүретін жолағы тоғыз метр
қалған екі жүз он жеті шақырымға қажетті қаржы мәселесі де шешіліп тұрған көрінеді
халықаралық маңыздағы күре жолдың жалпы ұзындығы үш жүз шақырымға жуықтайды
жоспарға сәйкес құрылыс жұмыстары екі мың жиырма бірінші жылдың соңына қарай аяқталуы тиіс
әзірге осы жаңалықтар легін бір сағаттан кейін жалғастырамын жұлдыз фм толқынынан алыстамаңыздар
ауарайы бүгін алматыда күн ашық отыз бір градус ыстық елордада күн бұлтты ауа температурасы отыз екі градус нөлден жоғары
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
тигізіп ерінге ерін күй қызық сезім деген
сыйғызып жүрегіме әлемді
жалғыз өзіңді сүйгізіп
жалғыз өзіңді сүйгізіп
ойласам ойыма оралады бейнең
сағынсам сарғайып сыздайды дене
тигізіп ерінге ерін күй қызық сезім деген
сыйғызып жүрегіме әлемді
жалғыз өзіңді
жалғыз өзіңді
жалғыз өзіңді сүйгізіп
жалғыз өзіңді сүйгізіп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
иә достар біз жалғастырамыз ы жолда келе жатқан барша жолушыларға жүргізушерге ақ жол тіледік ал бүгін бізде қонақта
иә бүгін бізде қонақта жалпы бүгін ііі сағат тоғыз жарымда жетінші арнада ы құдай қаласа тұсау кесілейін деп жатқан тек қана қыздар атты телехикаясының актерлері
және де кітап ойындарының қатысушылары арсен акиев пен мереке қалыбаева қонақта мхм
енді бүгін осындай керемет телехикаяның тұсауы кесіледі тек қана қыздар деп аталатын мхм
і жалпы ол жерде төрт қыз басты рөлде иә мхм
і төрт қыз ііі енді үйлі болады ма біреу алып қашып кетеді ме әлде студенттік шақ қана бейнеленеді ме
ыыы арасында махаббат та бар әрине студенттік шақ махаббатқа толы ғой мхм

төртеуінде де махаббат па төртеуінде де емес бірақ ішінде онша емес қыздар
оқымыстысы болу керек қой енді кім
мысалға мереке қандай рөлді сомдайды қандай мінезді қыз болады
мереке студент кезінен сондай ғой маған айтатын мен сценарийін жазып жатқан кезде маған осындай рөл берші мен сондайды ойнағым келеді яғни боевая қыздар болады ғой мхм мхм ііі жатақхнада
студент кезімде сондай қызу қанды болатынмын да іхі ммм а десе б деп біреу
анандай ғой бір төбелескім келіп жүретін біреу бірдеме десе екен тиіссе екен бәле іздеп жүретін көшеде жүрген кезімде де мынау
негізі анау кім еді осы ыыы неде юфси дағы кім еді аты
конор бар ғой соның походкасы меннен қалып кеткен ғой деп пе
ол оның походкасын мен потом көрдім ғой тура сөйтіп жүретінмін ғой мен бұрында қыз басыммен
сөйтіп бір күні мәссаған мә анандай ғой
енді келгенмін бірінші курста ол кезде кто что ғана білесің орысшадан сонымен көшеден подружкам екеуіміз келе жатқанбыз ғой анандай жүріспен мхм еще мен ол кезде семіз болатынмын
и келе жатыр едім бір екі жігіт алдымнан өтті де енді түрлеріне қарасаң городский ғой енді іхі
сөйтсе мә мынау қыз дерзкая екен дегенді мен детский деп естігенмін ғой
сол кезінде подружкам жерге кіріп кетейін деп қалған да
анандай сол жүрісіме әйтеуір күлетін көбісі
сөйтіп ммм ерегесіп қалатынмын ы бір жерге барған кезімде очередке тұрмайтынмын ше білмеймін кімге сенетінімді неге сенетінімді мхм ол мінез қайдан қалыптасқан
бұрыннан бірақ мектеп кезімнен сондай еркекшоралау болатынмын да еркекшола емес енді құдай сақтасын просто сондай немене мужской гормон басым десең иә
ал қалған қыздар айтқан жоқ па туф тегі мына қыз анандай жабайы деп таяқ жеп қалған кездер
жабайы деген кезінде жағынан удар кететін
мен негізі ы қашан адам болдым ммм сол төртінші курсты бітірген кейін бе әйтеуір сәл арықтай бастаған кезімде ғана сәл қыз екенімді сезіндім ау
анау денеме де сеніп алғанмын ба әйтеуір
кіммен болса сонымен ерегісе беретінмін ғой құдай кешірсін
милиция алып кеткен кездер болды ма жоқ құдай сақтасын ондайға дейін жетпейсің
жоқ оған дейін жетпегенсін жоқ жатақханада енді білдіртпейсің ғой ондай нәрсені білмей ақ та қойсын басшылық
ақша жинаған жоқсыз ба болған
сізге апарып беретін екен ғой біздің ақшаның бәрін
бересің бе осыдан кейін жинап қойыңдар
жоқ қазір енді құдай сақтасын одан бір каплиясы да қалған жоқ негізі бірақ ыыы арсендер сценария жазватқан кезінде мхм образ енді сценарист негізі сол адамға ыңғайлап жазу керек мхм сценариді
біреулер бар ғой өзі елестетіп отырып жазады дағы соған лайықты адамды табады
ал арсендер кәдімгідей ммм адамдарды көріп отырып соған ыңғайлап жазды да мысалы бізде күзетші бар мейрамхананың михон ойнайды оны мхм
соны например ы жұлдызай дүйсенбиева ммм шаншардың экс иә иә апаймыз біздің иә номер один
сол кісінің де не характеріне қарап отырып дейтін сияқты каждыйымызға сол сол кезде айттым да маған бұзық қыздікін берші
соңында күшті болып кететін бірақ пока бұзық болып
сол бір менің табиғатыма жақын сияқты болатын іхі сол кездерді сағындым соны бір еске алайын деп
бәрекелді ендеше достар бүгін ыыы кешкі ы тоғыз жарымда мхм жетінші арнаны қосыңыздер тек қана қыздар телехикаясын көріңіздер
бүгін тұсаукесер болады иә әзірге тамаша ән тыңдап үзіліс жасай тұрайық ыыы сұхбатымызды сосын жалғастырамыз
таңғы шоу
көз қарасыңнан көрдім ішіңдегі мұңыңды
неге ғана неге сенсің толған ай қыз бұрымды
айтшы маған жасырмашы ішіңдегі сырыңды
біліп тұрмын сыртыңнан махаббатың үзілді
страшнаямын дейсің бе шуағыңды жасырып
қайда кетіп барасың қиял жүгін асынып
өзіңді өзің алдайсың күнмен айды жалғайсың
жасаураған жүзіңнен бара жатсың
сеньорита сеньорита сеньорита мұңаюға хақың жоқ
сеньорита сеньорита сеньорита бейджігіңде атың жоқ
жанарыңнан төгілген жастарыңды санаймын
өмірінен сұрыққан дербес сұлу арайлым
мұңаймашы мұндайға бәрі өткінші емес пе
қылығыңмен баураған күлгеніңді қалаймын
страшнаямын дейсің бе шуағыңды жасырып
қайда кетіп барасың қиял жүгін асынып
өзіңді өзің алдайсың күнмен айды жалғайсың
жасаураған жүзіңнен бара жатсың
сеньорита сеньорита сеньорита мұңаюға хақың жоқ
сеньорита сеньорита сеньорита бейджігіңде атың жоқ
жұлдыз фм
жұлдыз фм де таңғы шоу
жаңағы сериал бойынша тағы да сұрақ ыыы мерекеден басқа үш қыз кім
айтуға болады ма болмай ма оны жоқ болады
ыыы біз сериал дегенде ең басында бізде анау қорықтық та
қорыққан да қорыққан жоқпыз білмедік те қалай болатынын негізі оңай сияқты болып көрінді мхм
сөйтіп мен жаңа айттым ғой енді квн де ойнаймын бұрыннан ыыы өзіміздің адамдар
ыыы ы квн де ойнап жүрген қыздармен түсе саламыз күшті болып кетеді бәрі иә
сол квн де ойнайтын екі қызымыз біреуі мәдина ммм екіншісі жазира дейтін қыз
үшінші қыз ыыы жаңа төртінші қыз бар ғой городская болып ойнайтын қыз ол ауысады
ыыы жазира дейтін қыз ойнайды бір алты серияға дейін одан әрі қарай наргиза иә
айнұр дейтін қыз айнұр дейтін актриса қыз
миымыз ашып жүрді ғой анау жерде барлығы өзіміз болып кеттік ше өлә
жаңа жазира неге түспей қалды алтыншы сериядан кейін әлде ұрысып қалдыңыздар ма жоқ сценариде сондай
а өзгеріп кетеді дейсіз
үйіне кету керек болады сонымен ыыы не городоская дейсіз ғой мхм
былай дейді күйеуіне пол жуғызып қойған видеосы бар ғой сол шын ба дейді
жоқ ол вайн ғой прикол ғой

бәрі айтады да пол жуасың ба бір нәрсе деп іхі ол вообще прикол ғой сонда халық түсінбейді ме
прикол ретінде түсіргенсіздер бірақ өтпей қалды дейсіз ғой шын болып кетті деп солай болып
жақсы ыыы не дейді ыыы ы мереке тамақ дайындай алады ма екен дейді
әрине жігіттің еркектің асқазан арқылы орын табасың деп бекер айтпаған
тапты ма әрине барлық тамағы дәмді мхм
а қыздарға құлақ арқылы деп айтып жатады енді есту арқылы жаңағы іхі жүрегіне ыыы орын не табуға болады жол табуға болады деп жатады
қашан соңғы рет гүл сыйладыңыз және қалай еркелетесіз мерекені
мен романтик емеспін
қыздарға келгенде наглый сондай болдым мен іхі вообще романтика деген жоқ
жылы сөз жылы сөздер көп айта бермеймін шыны керек ше енді іхі
бар шығар арасында бір әйтеуір айтатын сөз
арасында болып қалады ғой енді мақтап тұрамыз ғой жеке қалғанда жеке қалғанда көбінесе адамдардың көзінше никогда мен мақтап жаңағыдай жақсы сөздер айтпаймын мхм жеке қалғанда ол сүннет қой
көрдіңіз бе сондай ғой ыыы халық бүйтіп ойлайды да екеуіміздің фотоға түскенімізді көріп немесе видеоға түскендерімізді көреді де
осы жігіт мерекені жақсы көрмейтін сияқты мереке ғана жақсы көретін сияқты деп ше іхі
ал былай да мен жұрттың көзінше барынша жақсы көретінімді білдіргім келеді де бірақ үйде ондай емеспін
үйде кәдімгідей жақсы көрмей жүремін десең бұл кісі кәдімгі қолынан келгенін істейді үйде
сондықтан ыыы күшті еркелетеді іхі
кейде бар ғой анандай бұл бір анандай өмір бойы осындай болып кететін сияқты болып елестейді ше анандай ренжісіп қалатын кезінде как будто ренжсітпейтін сияқтымыз болып неғылады да
кім бірінші кешірім сұрайды мен кешірім сұраймын себебі всегда менің кесірімнен ұрысамыз менің мінезім оңай емес
сондықтан бәлені өзім тілеп аламын іхі одан кейін артынан соны өзім жуып шаямын бәрекелді
айналайын мереке жүрген жері береке бүгін міне мереке дейді
ассалаумағалейкум і жетісайға барғанда не дейді шомылдың ба дейді шардараға ма шардараға шардара дегісі келген
әрине бірінші барғаннан бірден апарады мхм
жетісай өте қонақжай және менің қайын жұрт
қайын жұрт екеуіміз де салт дәстүр қайын жұрт қайын дейтін нәрселерді білмейміз ғой
мен бір рет бүйтіппін ғой өзімнің туған інімнің қызына мен кім боламын нағашы әпшесі боламын ба дегенмін ғой
жоқ қандай жаңа ұзату дедіңіз ғой ұзатуда бір салт дәстүрлер бар ғой енді күйеу баланы таныстыру деген сияқты
ет асату ма еді май асату ма еді сондай бір нәрселер бір ырымдар бар жалпы қай ырым есте қалды
маған ең қалта тергеу дегендер де бар
сол қатты есімде қалған
төс әкеледі де күйеу балаға ақша беру керек қой иә ырым ғой енді
көп шығындалғанын қарасай есінде қалып кеткенін
жеп болғаннан кейін астына салуың керек мен тойда отырып і ұзатуда отырмын сөйтіп тамақ әкеліватыр да жеңешесі іхі же арсен деватыр да мә деп
қомайды да жемеймін жемеймін дейді де мен жемеймін жемеймін керек емес рахмет жоқ ақшасы дегенсің ғой
сөйтсем ақшасы екен ғой күліп ааа ойбай ондай ма
жоқ анандай не істеватырмын да жоқ жемеймін қарным ашып тұрған жоқ рахмет рахмет деп
ал мереке сіздің есіңізде қандай сәттер есте қалды
тәтті шәй шығар иә тәтті шәй ғой
ы біз жақта ондай бар ма еді жетсай жақта келін шәй деп айтады тәтті шәй деп айтады
ақша салмайды біз жақта по моему ондай көрмегенмін
ыыы аралға барған кезімде тәтті шәй болады екен де сонымен өлтіріп тұрып шәй дайындап бересің келген адамның бәрі сол пиаламен ішеді тауысады да ақша салады екен де ішіне
бизнес дейсіз ғой иә таза бизнес екен
үйде отырып ақша тапқың келсе вообщем келін шәй бер мхм
сәлеметсіздер ме қош келдіңіздер хит жұп келіп қалыпты ғой дейді мерекені папам қатты жақсы көреді дейді ай мына қыз пысық бір жерді тесіп шығады дейтін еді
айтқанындай керемет тесіп шықты ғой мықты дейді қазақтың қара қызы
уже біраз жерді тесіп тастадық қой үңір үңір шұңқыр шұңқыр болыватыр мхм
мереке қалай аздыңыз дейді қатты азып кетті жүдеп кетіпті деп уайымдап жатқан тыңдармандар да бар
уайымдаватыр ма или өзі де арықтағысы келіп жатыр ма
негізі менің арықтатын орталығым бар өзі
ыыы дұрыс тамақтану арқылы мхм ы оған жеке өзім парақшамда нөмірлері жазылып тұр соған хабарласа берсін
негізі ы жаңа айттым ғой бұрында семіз кезімде бәрі маған мә осылай күшті сүйкімдісің десе соған алданып жүре беріппін де
негізі қыз баласына артық салмақ дейтін жараспайды ғой оны біліп тұрсақ та өз өзімізді алдап жүргенбіз де
сондықтан ыыы білмеймін енді қазір как будто бұрыннан осындай арық болған сияқтымын мхм бұрында мен сексен бес килограмм болғанмын
сүйегім ірі деп жүре бергенсіз ғой
кез келген қыздың отмазкасы ғой сылтау сүйегім ірі
сүйек әрі кетсе үш жарым ақ кило болады екен ғой өтірік екен
өз өзімізді алдамайық достар іхі жақсы білетін боламыз
иә жайдарманды сағынады ма екен дейді
жайдарманды да жалпы сахнаны сағынасың конечно сағынасың
жайдарман жайдарман ғой негізі бүкіл ыыы қазір аллаға шүкір деп айтайық көптеген каналдарда телеканалдарда
ы жобаларда сериал болсын қандай сценаристтер болсын квн шілер жайдарманшылар бұрынғы
сондықтан жайдарман көптеген жастардың жолын ашты болашақтарына әйтеуір өзінің көптеген пайдасын тигізді сондықтан біз жайдарманға тек қана ризамыз
аллаға шүкір тек қана жүрген жерімізде рахмет айтып жүреміз
ыыы сағынасың әрине сағынасың
ы сахна дейтінді егер сахнаны жақсы көріп өнерді жақсы көріп ойнаған болсаң сен квн ді онда өле өлгенше сағынып өтесің
мхм квн ді мен тастамайтын едім арсен қойдыртты ей қойсай шашың ағарғанша ойнайсың ба деп маған салса жүре беремін іхі
бәрекелді енді үзіліс жасап алайық қазір ән тыңдайық сосын жалғастырамыз
таңғы шоу
аман бол осымен адасты бақыт күшінен
несіне өшігемін сүйе алмадың ғой кешіремін
жүрегіме тек сені сені сыйдырдым ал сен ойланбай мені мені күйдірдің
баладай алдасаң бағалай алмасаң неге сүйдірдің
айтшы неге неге неге неге неге неге сыйладың маған үміт неге неге
айтшы неге неге неге неге неге неге қинадың жаралы қып неге неге
айтшы неге неге неге неге неге неге сыйладың маған үміт неге неге
айтшы неге неге неге неге неге неге қинадың жаралы қып неге неге
махаббат белесі күтеді бізді келесі
өткеннің елесі тек дос болайық демеші
өмірде мынау мәңгі мәңгі сезім жоқ бір әнім бірақ қалды қалды өзің боп
қабыл ал әнімді тауып ал бағыңды басқа сөзім жоқ
айтшы неге неге неге неге неге неге сыйладың маған үміт неге неге
айтшы неге неге неге неге неге неге қинадың жаралы қып неге неге
айтшы неге неге неге неге неге неге сыйладың маған үміт неге неге
айтшы неге неге неге неге неге неге қинадың жаралы қып неге неге
айтшы неге неге неге неге неге неге сыйладың маған үміт неге неге
айтшы неге неге неге неге неге неге қинадың жаралы қып неге неге
жарнама бас айналдыратын гэлакси
он тоғызыншы тамыздан алтыншы қыркүйекке дейін гэлакси таб планшеттерінің бірін сатып алып гэлакс вип топтамасының жүз елу смарт білезіктерінің ұтыс ойынына қатысыңыз
самсунг гэлакси таб планшеттері бұл оқуға және ойын сауыққа арналған ультра жұқа және жеңіл әмбебап және функционалды гаджеттер
ұтыс ойыны және акцияға қатысатын үлгілер туралы толығырақ самсунг нүкте кизет сайтынан қараңыз
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
эфирде таңғы шоу
жақсы енді ақбибі сұрақ қойғысы келіп отыр екен
иә негізі осы жаңағы тек қана қыздар ы телехикаясы туралы қайта оралсақ соған
жалпы режиссері кім болды кім түсірді дегендей ы неше уақытқа созылды түсірілім
қай жерде түсірілді
ыыы бізде түсірілім м бізді қолдаған кісілер бар
енді айтыватырқ қой бұл бірінші сериал болғандықтан ыыы әйтеуір алла қалап бізге жан жақты көмектесті мхм ы
бірінші кезекте сол локация дейді ғой енді түсірілім ы біздің түсірілгенде жатақхананы қыздар университеті жаңа айттым ғой қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті дейтін бар алматыда
і өзім оқынғанмын сол жерде жұмыс жасаймын сол кісілер ыыы жатақхана жағынан жалпы қолдау демеу көрсеткен қыздар университеті
ал сериалды түсірген қазір арсен күштілеп айтып береді
сериалды түсірген ыыы режиссер басты режиссеріміз берік тұрсынбеков ағамыз яғни шымкент шоу театрының директоры мхм күлпәш образымен танымал иә
күлпәштың хикаялары деген де шыққан баяғы
ыыы сол кісінің ііі режиссерлік жағынан көрдік енді мхм өте керемет жұмысына тиянақты сондай еңбекқор кісі алла разы болсын ол кісіге рахмет айтамыз
және де оператор постановщик дейді ғой сол ғой ең басты съемкіде ііі режиссерден кейін сол кісі ііі сардор дейтін ағамыз
сардор расулов дейтін кісі іхі
ыыы енді былай да бұл ы басында біз оңай деп ойладық қой сериал түсіруді
бірақ ыыы өте қиын екен енді мен оны айтып жеткізе алмаймын м сериал түсіріп жүргендерге жаным ашып кетті енді
ыыы мен өзім продюссер болдым да сондықтан қатты қиын екен әркімнің көңілін табу
келмей қалу дейтін болады немесе срыв болып қалады немесе әйтеуір бір жағдайлар болып қалады екен де кез келген жағдайға дайын тұру керек екен
мхм енді біз сериалды былай ойладық қой анандай бір ыыы арсен жазып жатқан кезінде кәдімгі күшті болады ғой россииский сериалдар іхі
ы елестетіп жастар туралы елестетіп отырып солай жаздық
но түсірілгенде ол басқаша болып шығады бірақ барынша барын салып ыыы қате жерлерін дұрыстап
ыыы енді қолынан келген осы сардор аға мен берік аға егер ол кісілердің орнында басқа біреу болғанда бұндай әдемі жұмыс шығатын еді деп ойламаймын
іхі сондықтан барынша қолдаған сол кісілер өте үлкен рахмет негізі түсірілім алаңында көптеген бізге көмектесіп жүрген ы жандар болды барлығы енді барлығы атсалысты
мынандай ғой мен бірдеңе ыыы жасайтын болсам қасымдағы адамдардың бәрі менің тілеуімді тілеп жүру керек
мхм как будто ше енді енді менің жасаватқан жұмысым біздің жасаватқан жұмысымыз негізі ешкімге керек емес қой былай қарап тұрсаң өзімізге ғана керек
ал менде как будто сондай да мен өзім солай ойлаймын мысалы біреуге көмектесетін болсам бар жан тәніммен сол қалағандай қылып істеуге тырысамын
сондықтан осы сериалдың түсірілімі алаңындағы адамдардың барлығы тура солай болып келді ғой бізге тілеулес болып
барын салып көмектесіп енді сондай ыыы жұмыстан кейін жаман не нәтиже шығады деп ойламаймын алла қаласа бүгін енді соның нәтижесін көретін боламын
қай қойылым қиынға соқты бірнеше рет дубль жасап мысалы құлай алмай деген сияқты он бес рет
жаңа мен айттым ғой бізде квн де жүрген қыздар ойнады ғой
ыыы негізі біздің і ең үлкен ы плюсіміз де қателігіміз де риск те сол болды
негізі ы сериал мен квн нің разницасы бар ғой анау сахнада анау жерде ыыы түсірілім
мхм кәсіби актерлер емес олар ы кәсіби актерлер емес
мен өзім де ең бірінші сериалдарға түсіп жүрген кезімде мереке это тебе не квн деген сөзді мен көп еститінмін

бірақ өзім көзбен көріп жаңағы квн дегі қыздар келіп мына жаққа келіп ашыла алмайатқанын көрген кезімде жаман қиналып кәдімгі
ұзақ түсіргеніміз ііі біреуін айтып өтейін иә қызықты оқиға болған
ііі ол сценада сахнада і хамид ердехан дейтін ағамыз бар і мейрамхан шалқыбайев михон
содан соң і жұлдызай ханым бар мхм мхм
сөйтіп мен бармын сосын төртеуіміз ііі сценада ең көп сөйлейтін мен сосын жұлдызай ханым сосын михон да
ал ы хамид хамикең ол бір ақ сөз айтады
неге дейді де болды неге дейді
и сонымен редактор нұрсұлтан жеңісов дейтін бауырымыз бар сол іні редакторларды білесіздер ғой съемочный площадкаде болсаңыздар ыыы қате айтқан жерлерін
бәрін иә қарап отырады
сол ойната алмай жатса сондай сондайларын
сөйтіп ііі съемка бастадық сценаны ойнап жатырмыз і әлі стоп деген болған жоқ жақсы ойнаватырқ і бір бірімізбен не ұстап
і сонымен хамикең хамид ердехан неге деген кезде стоп деген дауыс шығады ғой
неге деген кезде ше стоп дейді де жаңа нұрсұлтан деген жүгіріп келіп хамеке дұрыстап ойнатсаңызшы дейді де
ол кезде хамекең айқалап әй кетші бар е сен мені өзіңе сақташы аналайын немене бәле басқалардікін көрмейді екенсің де менікін көреді екенсің
әйтпесе біз бағанадан бері шатасыватырық да иә иә ал мына кісі неге деген
сонымен сол сцена не үшін қиыншылықпен деватырмын до конца соған күлеміз ғой біз мхм бәріміз
неге дейді анау кісі бәріміз күлеміз неге дейді оператор күледі бәрі күледі ұзақ болды
жоқ ммм иә жаңа нұрсұлтан дейтін жігіт ол бізде бәрі дебют көбісі дебют болды бірінші рет жұмыс жасаватқандар болады да
бірақ оқыған әйтеуір келеді де журналист қой өзі журналист жігіт
ыыы ол негізі ше анандай ойламаған жерден барып айтып қалды
ол кісіге ше оған дейін қателіктер болып жатты да іхі үлгере алмай қалып соны неге деген кезінде стоп деп
сонымен кәдімгідей созылды күле береміз тоқтата алмаймыз ғой анау жерде ше
негізі ондай қызықты жағдайлар өте көп болды іхі былай келгенде
бірақ негізі берік тұрсынбеков ағамыз ыыы тек қана режиссер ғана емес анандай екен м актерский жағынан да
бізде жаңа айттық қой қиындық болды деп егер оның орнында қатал бір сөзде тұрып қалған ы режиссер болғанда құрт мына актрисалардың барлығын
орнына жаңадан басынан все переснимаем дейтін әңгімелер сабырлы кісі бірақ сабырлы кісі екен келіп бізге былай ойна
ол кісі үйреніп қалған ғой енді адамдар иә мә енді алла разы болсын әйтеуір айтып жатырмын ғой оңай емес екен
бірақ шыдап осындай жұмысты сардор аға екеуіне мен әліге дейін риза боламын ғой егер мен режиссер болсам құры деп анау проектен вообще кетіп қалатын едім басында
басында енді дұрыс айтватырмын ғой оңай сияқты болып кетті де барлығы сондықтан мхм шүкір сол кісілер ііі себепші болып көмектесіп әйтеуір жақсы бітіріп алдық бәрекелді
ендеше ән тыңдайық әннен кейін жалғастырамыз ән тыңдайық
эфирде таңғы шоу
жүрегімде тамыр жайдың шыныменен
қызықпаймын өзге бақтың гүліне мен
құлпырасың әп әдемі қызғалдағым
менің ғана жанарымның нұрыменен
жаным сенсіз жүрек жалғыз көңіл жарым
маған бақыт бұл өмірде сенің барың
қиялдаумен өзіңді іздеп қызғалдағым
қаншама жыл араладым өмір бағын
қызғалдағым ізгі арманым жүрегімді сізге арнадым
қызғалдым ізгі арманым мен сендікпін қызғанбағын
жүрегімде пайда болып мұздан жалын
өзің барда сезінбедім ызғар барын
бағалаймын аялаймын алақанда
бақытымның гүлі сен деп қызғалдағым
жаным сенсіз жүрек жалғыз көңіл жарым
маған бақыт бұл өмірде сенің барың
қиялдаумен өзіңді іздеп қызғалдағым
қаншама жыл араладым өмір бағын
қызғалдағым ізгі арманым жүрегімді сізге арнадым
қызғалдым ізгі арманым мен сендікпін қызғанбағын
қызғалдағым ізгі арманым жүрегімді сізге арнадым
қызғалдым ізгі арманы мен сендікпін қызғанбағын
жұлдыз фм де таңғы шоу
о пенпроффесиональный шымкент пен шымкент дейді
енді шымкенттегі достарымыздың жарнамалары кетіватыр мына жерде
үйде кім қызғаншақ дейді
арсен қызғанасыз ба мерекені дейді және мереке сіз і арсен достарыммен кеткен кезде қызғанып қалмайсыз ба үйде дейді
жалпы қалай қарайсыз дейді достарыммен қыдыруға
негізі еркек адам әйелін қызғанбаған еркек адам жәннатқа кірмейді дейді ол
қалай қызғанбайсың ол сенің жарың ғой ол өте қатты қызғаншақпын негізі мхм
негізі қатты қызғаншақ ыыы мен қыз кезімде қызғанатынмын мхм
ыыы қыз кезімде өте қызғаншақ болатынмын соның кесірінен ыыы жаман мінездерімнің бәрін мен қыз кезімде көрсетіп алғанмын да іхі
сол мінездеріме шыдап маған үйленген ғой десең иә бәрін көріп біліп тұрып
бірақ қазір үйленгелі мен ы ешқандай да қызғанбаймын себебі сенемін жүз пайыз
маған десең неағып он күн деп достарыммен кетіп қалмайды мен бұл адамға сенемін
мен көбіне таңда келемін негізі таңертең
шынымен не істейсің
көп уақытымды достарыммен өткіземін жалпы жаман нәрсе істемейміз іхі
достарыңыздың арасында үйленбегендер бар шығар енді жүріңдер анаяққа кеттік деп анау қараңғы жаққа алып кететін
жоқ ыыы достарын да білемін достары да ондай емес енді бұрында достары болған шығар бәлкім ондай
іхі қазір араласатын достарын барлығын білемін ммм бәрін құдайын таныған
семьясы бар сондай жігіттер ғой барлығы ммм
бақытты болыңыздар жұптарыңыз жазылмасын өнерлеріңіз өрге жүзе берсін тек қана алға дейді жасұлан жолдаған екен бұл хатты
ііі арсеннің бойы неше екен дейді
бір де сексен жеті бір де сексен жеті бір де сексен жеті мхм
енді і жаңағы сериал туралы сұрасақ тек қана қыздар деген і мораль қандай
әйтеуір бір сериалдың бір адамға жаңа халыққа беретін бір несі болу керек қой өнегесі жаңағы мақсаты деген сияқты қандай
біз дым бермейміз аламыз біз
ммм жоқ ыыы былай ғой жалпы қыздар жүрген кезінде көптеген қызықтар болады ғой
ыыы и онымен арасында жаңағы дұрыс емес нәрселер де болады
сол кезінде дұрыс емес нәрсені жасап қойғаннан кейін соңында оның дұрыс емес екенін әйтеуір айтып кетеміз иә халық түсінеді
сосын мораль ы мен негізі жаман кейіпкердің рөлін ойнаймын ол неде сериалда
байдың баласы мажор мхм ы ректордың баласымын
әр нәрсені қырып мен үлкен кісі ы вахтерші апайдың өзіне айқайлай салуым мүмкін сондай
сондай жаман адам рөлін ойнаймын енді халық мені көріп і жақсы нәрсе түйсе деген ой ғой енді сондай жігіттер көп қой мен өзімнің ортамда көп негізі
мысалы адамға айтып ыыы істете алмайсың балаға дейді негізі не только балаға жалпы адам баласына айтып істете алмайсың
но көрген кезінде біреуден дұрыс емес нәрсені көрген кезінде оказывается мына дұрыс емес екен ғой деген сияқты болады да
өзіміз де талай рет мен мысалы ы жаңағыдай еркекшора қыздарға қарап отырып немесе сондай бір ы а десе б деп қалған
ммм дауысы құрылдап қалған қыздарды көрген кезде мә мен де осындаймын ба не деп ойлап олай болмауға тырысатынмын барынша мхм
ы сол сияқты ғой сен жасаватқан нәрсені жұрттар істемеуге әйтеуір дұрыс емес екенін барынша білдіруге тырысамыз мхм құдай қаласа енді жанры комедия
комедия мелодрама басты ең басты юмор ғой ең басты
әзілге мән бердік енді бұл айтып отырмын ғой бұл ы бірінші жұмысымыз болғандықтан біз көбінесе ондай
бүкіл нәрсені қамтуға бізде ми де жеткен жоқ басында ы ойлауға да шама келген жоқ әйтеуір түсіру керек болды бір нәрсені
түсірдіңіздер енді бүгін нәтижесін көреміз құдай қаласа тоғыз жарымда құдай қаласа
жақсы ақбибі бір әу деп қойшы
әу дегенде енді менің дауысым жоқ жандәурен ол
жоқ ыыы себебі ақбибі сөйлеп қойсыншы дейді
а әу деп қойшы дегенім енді бізде жарнама ән ештеңе жоқ па
болды сөйлеп қойды ақбибі иә үзіліс жасап алайық кеттік
таңғы шоу
жұлдыз фм
айналайын ақ жүзің
айдан әппақ сендей жарды ер жігіт қайдан таппақ дедімай ау
көрген адам қасыңнан
кете алмайды ай мұз үстінде жүргендей тайғанақтап дедімай ау
алма ағаштың гүліндей ау текеметтің түріндей ау
өтіп дәурен бара жатыр сіз бен бізге білінбей ау
құлағыңа таққаның
күміс сырға күмбірлетіп шығасың күнде қырға дедімай ау
сағыныштан сарғайып
шыдам таппай мен өзіңді қосамын ән мен жырға дедімай ау
алма ағаштың гүліндей ау текеметтің түріндей ау
өтіп дәурен бара жатыр сіз бен бізге білінбей ау
таңғы шоу жұлдыз фм де
сәлеметсіз бе қалайсыздар бірінші түсірілім құтты болсын дейді болашақта тағы сериалдар болады ма дейді бақдәулет
бізге салса көп болады мхм бізде идеялар да көп ммм ойымызда жүргендер де бар түсіріп жатқандарымыз да бар ы параққа ы сценарий қылып жазып жатқандарымыз да бар
мен аллаға шүкір күйеуім сценарист сондықтан ешқандай мен бүйтемін иә ондай жағынан проблема жоқ
бір нәрсе ойлаймын да жаным осылай қалай болады екен десем бітті бұл кісі бірден негізі сол ғой ы бұрында абай атамыз ба бір атамыз айтқан ыыы ата әйтеуір
сен әйелің екеуіңнің ойың жалпы бір жерден шықпаса мұхтар шаханов айтшы жаным соны күшті нәрсе де сол
эверест шыңы ғой мұхтар шахановтың мхм іхі сол әйелдің ойы бір жерден шығу керек жаңағыдай бір темада сөйлесе алу керек қой әйеліңмен мхм әйелің білімсіз болса да болмайды да негізі
бір толқында болу керек қой
мұхтар шахановтың айтқаны бар ғой мен әлі өзімнің әйелімді тапқан жоқпын дейді қанша жасқа келген кісі де былай қарап отырсаң
мхм әйелім әлі айта салды да мәссаған
жоқ бір бір ойдан бір жерден шықты деген сөз бітті ғой барлық нәрсе уже оңға қарай жүріватыр деген сөз
сондықтан шүкір әйтеуір пока ойымыз бір жерден шығыватыр мхм до конца сөйтіп кетсе онда біз мә мықты көтеріліп кетеміз қазір араласып алыңдар иә
бір алла панасын берсін панасын берсе баласын берсін баласын берсе данасын берсін оны қимаса қарасын берсін
бір құдайым бар болсын төрт түлігің сай болсын ы оңың күн солың ай болсын дейді әумин шиказжан жолдаған екен әумин ооо шика деген
жаңа ы бір тыңдарманымыз жазып еді арсен кішкентай балалармен көп суретке түседі деп
балажан ба дегені шығар енді иә солай жазған енді таппай қалдым хатты
балаларды өте қатты жақсы көремін оны жақсы көрмейтін адам болмайтын шығар мүмкін жоқ болады балаларды жақтырмайтындар
екеуіміз де балажанбыз мхм бірақ екеуіміз де жылағанға дейін жылағанға дейін любой баланы жақсы көреміз
ұйықтап жатқан кезде сосын жаңағы кез келген баланы жақсы көріп кетесің ғой ммм өйткені ешкімге зияны жоқ та жатып ұйықтаватқан кезде тұрғаннан кейін жылап қанды ішеді мхм
үлкен той болған жоқ қой деп отыр мына жерде тыңдармандар иә
ыыы той дейтін нәрсеге негізі екеуіміз де онша жақтыра бермейміз ыыы жақтырмағанда қалай той деген жақсы ғой былай барған да ұнамайды ыыы шумный жерлер онша ұнай бермейді де
одан соң мынандай нәрсе де қазір көп жастар кредит алып қарызға батып әйтеуір өйтіп бүйтіп әке шешесін өйтіп бүйтіп отырып ыыы той жасайды
ыыы өздері қарызға батады мхм жұрттың бәрін қарызға батырады
бізде шынымен жағдай бүйтіп асып бара жатқан жағдай жоқ даже алматыда үйіміз жоқ квартирада айына жүз елу мың төлеп деп жылап жіберсең
квартирада жалдап тұрып жатырмыз бірақ әйтеуір аллаға шүкір соны төлей алыватқанымыздың өзіне шүкір ғой негізі мхм
сондықтан біздегі бірінші мақсат бірінші үй алып алу одан кейін кейін байып кетіп бара жатсақ прямо ақшамыз қалтамызға сыймай сол кезінде той жасаймыз уайымдамаңыздар
негізі сол сөйтіп ойлап едік қой өзіміз де о баста сөйтіп ойладық жаңағыдай ақша болған кезде жасай саламыз деп одан кейін де болды да бірақ уже
мысалға динара сұлтан бес баланы дүниеге алып келгеннен кейін барып той жасады пожалуйста мінекей бес баланы
бүйтеді де мереке сендер жақ жасады ғой жігіт жақ та жасау керек қой деп шығады маған жазды көбісі а айта беріңіз аха
сондықтан біз жақта енді жасады иә жасау керек болды мені кетіру керек болды мен үйдің үлкенімін
үйдің үлкені болғандықтан олар иә алғашқы той алғашқы той болғанда інім үйленген оған той жасалынған енді қыздар жақтан менмін де иә
сондықтан жасау керек болды жасап берді іхі рахмет шүкір бірақ үлкен тойды енді екеуіміз ғой сондықтан құдай қаласа болады
қанша жылдан кейін қашан екенін айта алмаймыз но алла қаласа болады
менің де бір тойым болары анық дейсіз ғой алдағы уақытты бұйырса
бірінші мақсат екі сиыр алып алыңыздар сосын көре жатарсыздар дейді олжас жолдаған екен бұл хатты атам
жақсы ендеше жетінші арнада бүгін достар тоғыз жарымда бүгін тек қана қыздар телехикаясының тұсаукесері болады міндетті түрде көріңіздер мхм
оятарларыңызды будильниктеріңізді қойып қойыңыздар тоғыз жарымға міндетті түрде қараңыздар баға беріңіздер
жаңа мерекенің өзі де айтып отыр енді сторизтеріңізге салсаңыздар бөлісеміз деп иә иә
өзімізге сіздерді салып солай бір бірімізге жасаймыз ғой услуга за услугу иә иә
болды ендеше достар бүгін күтіңіздер тоғыз жарымда бүгін енді таңғы шоуда ыыы қонақта болған мереке қалыбаева және арсен акиев бұл кісілер ы керемет жарасымды жұп